Yala unden wala gurumil esika tikekumu aykotodi, wala dala yani gurumil tikekumun, wala ay koto tikinekumun, ila wealon aydan ag mean kene, yani gurka jakasi ya ino fa wea tora kin, mano ha wea tora ki, ino ha gade tarin, yani ingikesin dun an jagekon asig isata askar lipisafiko, kamikoli bes.